<hesitation> Biby taigna matanjakaa lion, ndraiky tigre, aveo an- kangoro tô koa mbô agnatiny, biby taigna <hesitation> biby taigna <hesitation> moan! Biby taigna matanjaka ay kandrôndro zay ny tegna marigny, kandrôndro no tegna matanjaka fa izy faogna ak- amin'ny lairany izy tsy <hesitation> miadagna fa biby tegna miadagna ndraiky taorty.